أول شي نحط التيشرت على الطاولة المستوية، خلي ديما نحط في على خليه- خليه ديما تحطها عالمكواة حرارة مناسبة بش ما تحرقش ال تي- شيرت بتاعك ابتدي على المناطق الكبيرة التي إللي هي تظهر على الدهر والصدر وبعدين يمشي على الكمام والأطراف حتى يمشي على أطراف التيشيرت شوي شوي، بش ما تحرقش التيشيرت متاعك.